La televisión hunciona porque recebi señalis, comu si hueran messagis, que aluegu envierti en imagin i sonis. Assín, pueis vel los tus pogramas i ascuchal lo que izin comu si estuvierin presenterus. I tú precupau porque no se vei bien la imagi. Te paras a pensal el viagi qu'á dau la imagi pa tú estal videndu las becicletas enos Pirineus mentris que tú estás hechu un perritacu nel sofá.